Wewꞌboninaꞌa este lo septiembr, lo octubr, novembr, diciembr, chinalt' chirirebuin este to kafue keche guetballꞌ guetoꞌ nishagꞌ puest chikwlat kenireꞌwen, atitiempo galdninaꞌchiꞌ gawꞌ to nis tambrient, to nis xdieꞌ, to nis melon, to nis arroz, to nis este papay, nis narax nis limoəan, nigaw tiempo loga na' ldaa cheldeg gogloꞌ, ya kon soli yaa yaali liyapkaldo pues.